ഥുലുതു മീനു ഥപ്പു ദര്പന്പേ, നഏ മേനു। മദ്മല് മീനു, കുലേഗു, കത്ല, ബന്ഗുദേ। കേഥരു, നേഇ, ബുഥൈ, ബലിന്ജീരു, മാന്ജി। മരന്ജി മീനു, ഥന്ഖി, തത, തധേ। അന്ജലു, മൂര്മീനു, കപു മാന്ജി, കത്തി। മീനു, തരകേ, കല്ലുരു, ഗര്ഗസ്മീനു, തത। കന, ഇര്പേ, ബുന്ദസു, ദേന്ജി, യത്തി, മരുഐ। കോദ്ദൈ, നന്ഗു, കുര്ഛി, വവസു, മദവു।